بأحد الأيام ضاعت عائلة من الطيور في أثناء موسم الهجرة وكانوا يطيرون مع باقي الطيور، وفجأة انحرفت العاصفة وسدت عليهم الطريق، والأم والأب كانوا قلقين ولكن شجعوا صغارهم على عدم الاستسلام، وقرروا يستريحوا على شجرة كبيرة، وهناك قابلوا طائر حكيم قال لهم أنهم يبحثوا عن النجم اللامع بالسما، وبحثوا عنه واتبعوا النجم ونجحوا في العودة الى عائلتهم وتعلموا أهمية التعاون والشجاعة في الصعاب.